كنفضل نتفرج ففلم جديد على أنني نقرا كتاب جديد، حيت إلى تفرجت ففلم، التجربة كتكون حسن وممتعة كثر.و الفلم كيعطيك الفرصة باس تشوف الأحدات بلعين، وتسمعها في نفس الوقت، وهاد الشي كيخلي التجربة تكون غنية، وكتكون حيوية.و الفلم كيخليك تعيش اللحظة بشكل فوري وطريقة لي حسن